Esente syanganawulha etseme kusangwa hakanahika obuthuku wamabya isiwuwithe esente iwayowa ngasiwuli n'okwa kihugho, kundi ibbwa esente wukananza erirya ng'ekindu ekyowene, betu wamabya isiwuwithe esente wukabya isiwangathoka erikiwulha, esente sikalheka ithwathoka eriwulha eby'eryambala kundi ibbwa siwangaghenda omw'abandu iwune busa, esente isyalheka ithwathoka eriwulha eby'erirya kundi siwangathunga etseme isiwuthalya, esente sikanaleka ithwaghenda ithwayathunga na- eritsema n'abanywani bethu kundi thukabya ithunasiwithe, hamabya isihali esente, ingye ngalhangira si omundu siwanga kale siwangaatsema.